هو انا نجم نحكي ثلاثة لغات عندك العربية اللي هي لغتي الام و نحب نحكي بيها برشا على خاطر لغتي الام اكتر لغة نحس روحي مرتاحة اني نعبر بيها لونغلي حاجة ياسر مهمة و نحكي بيها فلخدمة و نحكي بيها فلقراية و تحلي بيبان معناها و لفرونصي على خاطر تحسو هكا فني شوي تحسو حاجة romantique شوية